Turum tibi dang kikyabsi api sauwuei gyoot gwata a'a zuu zoo gin <hesitation> jos. Tada nana mida kwayi apyok <hesitation> a taal muyung gɨn keiyong christi nidang da gwata. Ningn maa yih wukya mindang da min kwam wu mida kei picnic a yepang ni da gwata. Toh mang nyisok pang gwaski mi ɗongɗong, mi ɗongɗong mi kwasina. Ama turum tibi dang kipɨigu gwayewu mang yaddagu ta kub gimyes tin shangha wu.